gott kvöld settur ríkissaksóknari

Guðmundar og krefst þess að sakborningar málsins verði allir sýknaðir greining á gögnum málsins hafi grafið undan játningum þeirra Hæstiréttur á

og þangað til gerist eru sakborningarnir sekir og hingað eru komnir tveir verjendur í málinu Jón Steinar Gunnlaugsson verjandi Kristján Viðars Júlíussonar og

og Ragnar Aðalsteinsson verjandi Guðjóns Skarphéðinssonar

fer fram á sýknu hlutverk Hæstaréttar nú er að taka við málinu hversu ítarlega þarf hann að fara ofan í málið og rannsaka það til þess að dóm að nýju

næsta skref í málinu er auðvitað það að áður en Hæstiréttur tekur til við að fjalla efnislega um sakirnar þar sem hann krefst sýknu og við verjendurnir líka þá mun Hæstiréttur sjálfsagt þurfa að sannfærast um

málið sé í samræmi við lög og það athugar rétturinn án kröfu til þess heyrir aðallega þá að athuga það hvort úrskurður

sé gallalaus eða

sem ég held að sé alls ekki það hefur allavega enginn fundið neitt út úr því

komist rétturinn á þann stað þá verður farið að taka til við að fjalla um efni málsins það er að sök eða sakleysi ef sakskóknari krefst sýknu og við krefjumst þess að sakborningar verðir sýknaðir þá er það minnsta kosti mín skoðun ég veit ekki hvort allir lögfræðingar væru sammála mér að að réttinum sé skylt að verða við þessum kröfum og óheimilt að dæma refsingu á þessi skoðun Hæstaréttar á undirbúningi málsins og starfsemi endurupptökunefndar er þar eitthvað sem hann getur fest hönd á er

getur valdið því að málinu verði vísað frá

hef ekki komið auga á neitt slíkt

að Hæstiréttur geti

vísað málinu frá þarf hún að hafa upp á stórfelldum annmörkum sem leiðir til þess

útilokað að það gerist í þessu tilviki það eru fordæmi fyrir því að Hæstiréttur útskýrðu þetta aðeins já já það er dómur sem var kveðinn upp í febrúarmánuði tvö þúsund og sextán og þar var niðurstaða endurupptökunefndar um að leyfa endurupptöku á málinu það var farið yfir hana í Hæstarétti og komist að þeirri niðurstöðu að hún stæðist ekki forsendurnar fyrir

væru ekki réttar og taldi þess vegna að það var fjallað efnislega um þetta sko það skiptir máli en að hún stæðist

vegna þess að að þá var í lögunum kveðið á um það að að ef endurupptökunefnd samþykkti endurupptöku þá skyldi dómurinn sem var endurupptekinn falla úr gildi

dómar falli úr gildi og þess vegna var málinu bara vísað frá Hæstarétti Hæstiréttur getur að mínu viti ekki gert það hann þarf að athuga formið hvort það hafi verið réttur aðili sem kvað á um endurupptökuna síðan þarf hann að skoða ákæruna frá ákæruvaldinu og sjá hvort hún standist lög

ekki hlutverk Hæstaréttar annað en að líta á ákæruna núna og kanna það hvort að eins og ég sagði áðan málsmeðferðin væri haldin stórkostlegum annmörkum einhvers staðar á leiðinni svo er ekki þá er Hæstiréttur til dæmis Hæstaréttar fyrir nokkrum árum bundinn af ákvörðun ákæruvalds um að krefjast sýknu það er ekki

hægt að ganga gegn

það er líka annað

ef ég mætti benda á í sambandi við þetta þú nefnir skýrslu þessa sérfræðings um áhrif einangrunarvistar og þess háttar í greinargerð sérstaks saksóknara er tekið fram að hann sjái enga annmarka á

ákvörðun við verjendurnir sjáum ekki svo mér sé kunnugt um neina annmarka á því og þá er Hæstarétti Hæstarétti sá stakkur þröngt þröngt skorinn að hann getur ekki farið í einhverja sjálfstæða gagnaöflun um það út og suður hvort hægt sé að finna einhverja annmarka á þessum úrskurði endurupptökunefndar sem engin tilefni eru til þess að

ætla að sé og mun þess vegna og ég tek undir með Ragnari að að það blasir við að að þetta verður ekkert nein framvinda í þessa veru það er hins vegar nauðsynlegt

yfir þetta þetta er mjög sérstakt mál einstakt mál að menn átti sig alveg á hinum formlegu hliðum stig af stigi til að skilja það sem er að gerast annað þið hafið báðir lýst yfir ánægju með

að krefjast sýknu en Ragnar þú gagnrýnir eitt í greinargerð hans í málinu

aðfinnsluvert við þetta það sem mér finnst aðfinnsluvert er það að ákæruvaldið skyldi vísa í þessa fyrirvara óbeinu fyrirvara hjá

gæti bent

ætti að sakfella þessa menn en mæla síðan með endurupptöku það er ekki um slíkt að ræða eins og þessi vitni sem er þarna vitnað til af hverju var

þarna sé gagnvart þeim sem kváðu upp þessa dóma á sínum tíma tekur þú undir það já ég tek undir það þetta hljómar dálítið þannig fyrir mér að horfi menn bara á það

ekki bara þessi unglingar voru sakfelldir á sínum tíma á þeim grundvelli sem birtist

nú í dómunum heldur líka skuli hafa verið synjað

ekki nítján hundruð níutíu og sjö eitthvað eitthvað þess háttar

þó til dæmis þessi sérstaki saksóknari sé alls góðs maklegur og mjög vandaður og fínn lögfræðingur þá hafa menn gjarnan tilhneigingu til þess að sem var gert en hefði ekki átt að gera og við verjendurnir erum ekkert bundnir við svoleiðis kurteisisreglur við bara hjólum í þetta eins og það liggur fyrir gefum okkur að Hæstiréttur felli sýknudóm er þá búið að hreinsa mannorð þessara manna ja ég get svarað því

hafi verið algerlega falskur það sé ekkert mark á honum takandi hann hafi hvergi komið nálægt þessu máli og svo framvegis þetta hafi Gísli Guðjónsson aðeins gert tvisvar í yfir þúsund málum þessu máli og einu norsku

máli og norska málið sannaðist eftir á að hann hafði rétt fyrir sér þannig að ég get ekki fallist á það að

sakleysi umbjóðanda míns

um þetta sem þú spyrð um Einar þá er það auðvitað þannig að ja hvenær hafa menn fengið uppreist æru það verið fjallað um af öðrum tilefnum

og það er alveg rétt

með sinn lífsferil að

baki sér ef þessir sakborningar verða sýknaðir af Hæstarétti þá verða þeir dæmi um fólk ótrúlegu ranglæti af hálfu íslenska dómstólakerfisins

hverjar eru forsendurnar fyrir kröfugerð um slíkt

það geta verið flókin álitaefni sem koma upp í sambandi við það

tímabært að vera að eyða miklu púðri í það á þessu stigi

í höfn sýknudómi yfir mínum skjólstæðingi og

er búið að hafa af honum ævi hans þetta eru auðvitað næstu skref sem koma á eftir niðurstöðu Hæstaréttar og það verður ekkert hægt að komast hjá því að muna eftir því að sakborningar í þessu máli sættu lengri einangrun í gæsluvarðhaldi en þekkist í svokölluðu siðuðu ríkjum heimsins þessari málsmeðferð framið einn af verri þessu leyti sem þekkjast og hvernig er hægt að bæta úr því

sjálfu sér ekki hægt að bæta úr því

dómarar þar sem tóku þátt í að synja endurupptöku sem ég man eftir eru Markús Sigurbjörnsson og Helgi Jónsson sjálfkrafa ég býst nú ekki við því að rétturinn setji þessa menn í að dæma þetta á nú hreint ekki ekki von á því Ragnar þú varst verjandi Erlu Bolladóttur í einangrun í níutíu til hundrað og fimm daga endurupptöknefnd féllst ekki á að endurupptaka þann

málsins heldur tók alla aðra og það var af verulegu leyti á þeim forsendum að hún hefði verið laus utan

rannsóknarmenn sem voru að heimsækja hana sem vinir hennar síðan geta þeir ekki sagt það sama um Kristján en þetta þótti endurupptökunefnd vera með þeim hætti að þetta ætti að standa er hægt að gera eitthvað í þessu muni láta reyna á þennan rétt sinn með því

hef auðvitað velt því fyrir mér verandi skipaður verjandi Kristjáns Viðars í þessu sem var líka sakfelldur fyrir þessar sakir sem Ragnar nefnir með hvaða hætti er hægt að ná vopnum hans í því

ég tel að minnsta kosti miðað við það sem ég hef kynnt mér í þessum gögnum sem eru náttúrulega gríðarlega viðamikil að það hafi ekkert síður verið tilefni til að að leyfa endurupptöku af þessum sökum sem voru auðvitað byggðar á þessum ja mætti ég nota einka afnotum lögreglumanna á þessum sakborningum og jafnvel þó Erla Bolladóttir hafi verið heima hjá sér á milli yfirheyrslna þá var hún ofurseld rétt aðeins í lokin ég verð að biðja ykkur um að svara stutt

einhverjar líkur á því því ef þessir menn verða sýknaðir eins og allt stefnir í eru einhverjar líkur á því að þetta mál verði rannsakað eitthvað meir það er engin sérstök ástæða til að ætla það nema upp komi nýjar upplýsingar um eitthvað sem varðar hvarf þessara tveggja manna ég held að þetta sé alveg rétt ef þetta klárast bara svona menn sjálfsagt

fjölmargra Íslendinga í gegnum árin sem hafa horfið og enginn veit hvað orðið hefur um og þannig yrði það en auðvitað væri æskilegt ef